Tinan, na tara la, namo ogasarmeng inaminiap maro magat ba lakuan, <hesitation> mimie ties inaminiap onim tinan ga tiesmeng ga na iro tara, o nairo ulang. Tara buang meba orakbuong ubi. Orakbuong ubi ba, ba bulim paparakiap me magat. Urie, bar urangameng inaminiap na irie tara. Tara a efan eba dusang, ebar orakmeng ubi. Orakmeng ubi ulakanu ga madumeng kuop, urie masuvameng ara navup, urie mirier ganam inaminiap ga magaulup laba mela ga meling urie ubi. Eba melim papot ma parakiap, u dup, ga uap, ga kamip, ga buonip, ga mirier non ara parakiap leba melim na ubi, mena irie tara o magat laba betang. Urie, miabur la, ulakanu me magat laba betieng, gaman, vanmela me parak laba piro ba parak navanap la puoieng bagan na urie taea, irie tara laba piro ba maro magat, piro ba parak. Urie, ebar mela tiesmeng, ga miabung ara la, ga megama, oaky "tituot labar betieng magat na uro la, <hesitation> Magaulap, ga lop, ga inaminiap, bular navanap meba buvam parakiap navanap, naubi. Urie bar mela, ga maiovam uap, ga udup, ga kamip, ga buonip, ga mirier non ara parakiap laba miaram naubi, ga mumiong maun, urie irie tara, laba <hesitation> urangameng me kumep, ebar mavismeng kumep, papot ma tiniliap laba betmeng na irie tara. Tiniliap maiam inaminiap, maiam magaulup, papot ma kumep laba mavismeng na irie tara, meba na, urie mavismeng na irie tara, meba na, urie magat, mena urie magat. Mirie lalabip laba dakmeng ma uap, ga non ara, non parakiap laba dakmeng bo mirie lalabip laba dakmeng ma uap, ga non ara, non ara parakiap laba dakmeng mena tara na irie leba betieng urie magat. Na irie tara laba betieng urie magat, ba magi-manang ioup mila kanim laba magasarmeng inaminiap, namik ma kumep laba menamum gaba maivam ioup ma. Papot ma kumep laba menamun ga <hesitation> magasarmeng ioup mila kanim ma misik kumep <hesitation> ime miabuam narain, o naien ma lap, o nagala ma lap eba maibung meba betieng urie magat. urie magat laba iot, Ma nagala ma lap, eba agasarmeng iouna ba tituot, ga inar non iouna ba kalup, namip ma kumep tituot laba bum, ga kalip, namik ma kumep laba bum, urie non ara la rie, leba agasarmeng iouna, namik ma lap, kumep tie laba bum na urie la. Ia puoieng na tara laba noba urie magat, eba maratikmeng papot ma kumep. Ame kan kumep me na iouna, ame kan kumep laba maratikmeng nakap bo lalabip, bo labun. na irie tara <hesitation> papot ma inaminiap laba miavim puvup mena luap maiam na irie tara o magat. <hesitation> tituot ga- papot ma lop tituot ga, talegat nameng me parak onim tinan. Tinan, ga papot, pava papot ma inaminiap onim rinan, pava iro gar, pava iro gar la betpang tubiat lame navang me parak pang ma parakiap onim naubi. Pam kamip, tinan la me meliam nagap pam marap kamip, ga bonup, ga mirie <hesitation> ara parakiap naubi. Tituot, miro, non, miro pagap ga karukara aime. Atabo kamin it talamet, laman ut ka men melia ga inaminiap pa uro buon, ga non paga gare kalauma la karukara, nera. <hesitation> tinan la, inamaniap onim tinan la ime maio miro prakip onim navanap, ga ime maranim. Maranim neip ma, ga me mionamana tara ila laklage, tara ila laklage la ime mionama rom, mionama, tara ila laklage la iot ninimiap maiong. Tituot ga mumior <hesitation> inaminiap mila takto-gim ga mumio un paparakiap maiam mila tale mumurum, talelgan mumurum parakiap maiam ga <hesitation> papot ma inaminiap tituot ga lop tituot laman nagnmeng ara iro ubiem. <hesitation> kikismeng ara me paparak onim navanap la are iro pebup, o pebuom, ba meburung bo kit, o ua, leba meburung bo kit, o maiavang iouna o, o kamim, miro non parakiap la kismeng ara, lop onim tituot na iro tara. Muana irama inamaniap mila taktogim la, mumaio un mirio parakiap maiam la tale mamamranim, pa tituot la bum, bum mirio parakiap maiam inamaniap mila taktogim, ga tale bumaranim, talegan maranim neip buo. <hesitation> Mirio gat parakiap ga, leba bum ga. Talagan bunama a tara ila laklage gat. Are tinan, tinan, <hesitation> na tara maiang eap buam, la ime maiom miro parakiap, gaba maionang a tara ila laklage. Are lata la ties tung, inaminiap mila kanim, ga laklagam <hesitation> muana la maranim la ime maio barak onim tinan. Tinan la, bume na me ua leba meburung bo kit. Uro va leba meburung bo kit leba nong, mumuru bakan maset, muana la usunmeng, o meburu bo kit ga ofirmeng ga, ila man pasakieng maset. Ga iro gat kamin, tinan la ime meburua magaulap, nagap pam kamip bo iouna, o na kit. Tale me miabua na non pagap ga magukmeng, karuk, meburuam kamip bo kit, o bo iuona laba agasarmeng iouna, ga mime mafir mirie kamip. ga uro ua, gabar ila man pasakieng. Laba nong, laba nuga nong ba, ebar man na nang me uro parak muana la mime maset magasar, nagap pam onim tinan. Tituot ga karukara. Iro tavuk o unuburuap ma parakiap bo kit la karukara. Talegat, magaulap onim tituot, talegat ameit iro tavuk. Iro tavuk ga karukara, mevarar nagap pain un miro tavukup mila murum. <hesitation> tituot ga talagat ogimanung magabun ba laba iburung ua ba bo kit, i kamin ba bo kit, o man non parak urie onim naubi laba iburung bo kit, karuk, talegat nameng me iro tavuk. Iro tavuk ga karukara, muana la, <hesitation> mumio inaminiap mila, mila taktogim un papot ma pagap, ga mamiuluan inaminiap onim lakuan mirio pagap, ga talegat <hesitation> nagameng o talegat dusmeng maranit irama miro pagap onim tinan. Tinan ga, mirio parakiap onim lakuan, parakiap mila murum. Leba nong ua ba, o nong kamin ba eba gan ut nang. Muana la, mirio parakiap ga onim lakuan. Talegan are tituot, tituot la num mirio pagap maiam miro parakiap maiam mila taktogim, talagan ut nung, ebat ut nang <hesitation> utnang it kagarat, urie inar nula tafanung me parak. Talegan gare tinan, tinan ga mirio parakiap leba nom, eba utnang ga, guranang ga, ila arubu ba ira nuo ga, atabo non la ba ina paraknang. Atabo lagan paraknung nabit, muana miro parakiap la marmaranim, ga ime miariam dalap ma inamaniap, ga tale me nagan meng me tafa me parak <hesitation> tituot, Tituot, la talegan are tinan. Tavuk onim tinan la mumur; ime iat dusmeng inamaniap, gat iat magasarmeng ubiap, <hesitation> menum iat, mela navanap iat <hesitation> mela iat ga sinmeng, navanap, <hesitation> magasarmeng ubiap iat. Iat dusmeng, ga iat magasarmeng ubiap, talegan gare tituot. Tituot la, boat kan irie ga ula ogasarong ubi ang, buat kan irie ga uba na navang, talegan gare tinan. Tavuk onim tinan la mumuri <hesitation> tavuk onim tinan la mime ila muri la ime amiuluan inamaniap tavuk onim tinan. <hesitation> pasin <hesitation> tavuk maiang teip onim tituot la, kiribasong ara, talegat gare tinan. <hesitation> Tituot, la nagan meng ara inaminiap iro ubiem onim lakuan ga maiong inaminiap mila taktogim, ga talegat nameng me parak onim tinan. tatak it gar irie o tatak it, namikarot ma inaminiap mirie na namurit pianam, la ime nameng me parak onim tinan. Leba maiong parak onim tinan ga inagat me, Mamangimeng nagap pa, maiam, o managivang nagap pam onim tinan la ime meburuam mirio parakiap. Tituot ga ime mavalo kualap pam, talegat gare tinan, tinan laba, nagap pam laba meburum mirio parakiap na kit. Pa tituot la karukara <hesitation> magaulap onim tituot la talegat ameit iro tavuk <hesitation> maiong mirier ga naganmeng ara iro parak maiong inamaniap mila tatogim. Are rapmat ga tituot ga papot ma tafaiap la betmeng, muana iro parak onim tituot, laman pavanameng miro ina inamaniap mila taktogim. Parak onim tinan, laba nong ga lagan, tale me tafameng inamaniap, ga magaulup, muana la, tituot lop onim tiro na iro tara la, man naganmeng me parak onim tinan. Ba magamanag ara tituot la, papot ma lame tafameng kagarat. laba let kagat ba, ina tafameng, let kagat ba ina tafameng. Telegan gare tinan, tina ga, tara ia laklage laba onang migana ba, o magabun ba, o kulot ba, talegan me tafameng kalait muana lame maio parak onim navanap parak ula muru, mamaranu, are mitar parakiap la tivam, kamin ga iro uro buon ga, Uap, ga kalouma ga, non ara papot parakiap. Talegat managirung mirie leba tevam, pa tivam it miro la managirung. Mirio mi parakiap lame dusmeng inaminiap irama ga maiom, parakmeng tinan irama ga maiom, meliam navanap mirio, parakiap. <hesitation> Papot ma la, mionama ga, mionama na tara ila laklage, muana irama mirio parakiap la mamaranim. Tituot ga karukara, tavuk onim tinan la talegat ut tituot, tituot bar magamanang magaulup onim tituot na iro tara, talegat me magasarment <noise> abiap gare tinan, ara tinan lame magasarmeng nagap pam, o aga mirie la lake betmeng me nagap pam. Karukara a iro tavuk are tinan. <hesitation> Papot ma magaulap tituot la, fafalemeng it gaman-mionamat agarit, talegan me ubimeng are magaulap onim tinan. Magaulap onim tinan ga mamaranim, magaulap mila mamaranim. <hesitation> Marie gan ga, me ubimeng gare inamaniap, ubimeng gare teip. talegan gare magaulap onim tituot. tituot ga magaulap onim tituot laman gurameng it agarit, menum it agarit, mionamat agarit naileng, karuk o ubi ba maiong <hesitation> papot ma la mionamat agarit un. Talegan mamaranim gat muana iro parak <hesitation> ebat, iaring, mavarageieng it aga magabun namik ma lop na gala o naien o muanam, urie bar ogamanang gare kualapik, muana ira mapaga? Iro parak, paparak. Talegan ime io paparak ula mamaranu are tinan. Tinan ga, magaulap onim tinan laba maiong urio parak ula mamaranu onim tinan laba maiong urio parak ula mamaranu onim navanap, talegan memat-meba neip ma gare ro. Eba miriam maieng, nagala, muanam ma lop, bagan maranim ba, tituot ga karukara. Ebat ogimanang urie magabun onim timoi, onim namik it timoit, bat ogamanang labat mavareneieng narain lopian o naien it ma lop, eba magimanang neip o la pismeng ara, pismeng ara neiptung o. o ga betieng ara gare kualapik. Itmat tavuk la betong ara tituot, la ara la uta parak laman tiestung o. Tituot ga, uror parak maiong mila tatogim, uro ubiem la garer parak maiong inamaniap onim tituot <hesitation> bubuor iat tituot, uror parak la mamaranu. Bubuo papot la, a iro tara la buga man nabuong me uro parak maiong teip mila tatogim uror ubiem, ga ngenep maiam onim na sune maiong, <hesitation> baranimup maiam. Nganemeng inamaniap onim tinan ma miro marap parakiap la tauramam, nganemeng ma marap, puvup ma kemep, ga puvap ma gasip, ga puvap ma kagogup onim tinan, tinan lame maiom. Mitmat mi nganep la mime maiom tinan ga miro marap upau, ga ime maranim. Tituot ga na iro tara, la na buong, bubuo tituot la na buong me parak maiong teip mila tatogim. Ubiem maiong, ga nganep onim na baranimup maiam, talegan na buong me talegan papotma lap labat bula ga buaram nganep ti, tidang navirom abulap ga mirie non pagap, nidep ga mubuo ngane buong me mai miro marap paprakiap maiam inamaniap mila taktogim. Talegat bula buaram nganep ga bum ga <hesitation> miro marap upaubip onim tinan, karukara. Tituot ga, nganep tituot la mabup, buaram navirom o navanap, inat bula ga bum ga ubiem uro parak maiong inaminiap mila taktogim, talegat bum miro nganep ba ga miro pagap onim navanap o miro nganep ba ga miro pagap onim navanap o miro marap onim naubi miro upau onim naubi karukara. Are rapmat ga, talagan bugamanung tituot laba buma-ranim ba <hesitation> iret kulot laba betang timoit. Timoit, ebat talet kagat ba la muo ga agamanung gare la laiong ora, muana ira mapaga? La me u upaubip maiam inamaniap mila taktogim, ga talegan marani gare tinan. Tinan ga, mirie lop laba betmeng, kubap, me maiom miro upaubip ga bagan maranim ba, muana la, talegan me maio paga ba gare rio. Urio parak maiong ina maniap mila taktogim, ga tale betieng tinan, tinan na iro tara maiang eap buam la karuk o urio parak, parakmeng bagan naubi, ga miario kimanam, ga mio kimanam, mabismeng kan ga parakmeng, betieng parak ga parakmeng. Tituot ga gurabuong it afarit. Bulat ogasarbuong irie tatak ubi ba timo, buaro tatak kakep ba pat urie ubi, tale me parak ba ula muru meba osoubuong inat bula osoubuong ubiem, inat bula masaubuong nganep maiam mila taktogim na baranimup maiam, urie, inat bula bum ga mirie paparakiap maiam. Talagan bula ga masaubuong parakip ba mila murum gare, masaubuong upaubip ba, uaip o udup ba, uduma o kamin ba o, mirie non parakiap lame buliam tinan naubi. karuk". Inat bula ga inat masaubuong parakiap na baranim. Ga, are rapmat ga tituot, Ga urie tatak kulot ba, ula gan pisong irie kulot, o iro magabun ba. Bagan ogamanang urie magabun la ila gare kualapik. Muana, ira buo gan la bume parak, lagan bume bum upaubip ba, lagan bum upaubip ba mila maranim, gare tinan. Pa tituot labar magamanang, bugamanang inamaniap onim tituot la, lagat nameng me parak onim tanan. Mime maiom inamaniap miro upaubip ga mime maranim tituot ga karukara, iro tara la karukara. <hesitation> Bumaranim ara iro parak maiong mila taktogim, ga legat bumaranim. Bat namo netieng tatak tafa ba, urie buduieng kan urie tafa me lourap, ga lagat bumaranim. <hesitation> urie paga laman betieng tituot na iro tara. Bat agamanang irie tatak kulot ba la tituot laba nuga nalang upau ba onim navanap aun, eba kisang. Telega na ong me urie upau ba, talega na ong me upauba onim navanap meba ong, namo gan ong ubiem maiong mila taktogim. Pa iro tavuk laman betong tituot. Tituot ga papot ara ma lap, tatak lop magaulap la masing buala ra a iro tavuk. Ga kismeng ara me urie paparak migat onim tinan. Mirio, mirio upaubip ga paparak buong migat onim tinan. Tinan la, paparak maiong eap buam onim tinan la mirio upaubip laman tivam. Non gat paparakiap mirie la tale tivam, onim tinan, me maranim eap buam irama. Tituot ga karukara, are rapmat gaba magamanang lop tituot, talegan me maranim. Muana ira buo gan, la ime bualo urie parak maiong mila taktogim maun, ga tale me maranim, tafaiap laba man betmeng irama kagarat it. Bat kagarat ba muri ba irie kulot, inat kagat la inar tafong, inat kagat, inar tafong, magaulup gat gare rie <hesitation> utmat u tutak ait o gas la tuaramo o parak onim tinan, gaman nagan buong ara iro parak maiong inamaniap mila taktogim.